मै सुनले हुँ कि तुम नमा सहरमे बसाइ सराइ करके जाइत बाटो का यी सहि हे? हाँ, सहि सुनले बाटो मै नमा सहरमे बसाइ सरके जाइत हुँ। हिँया ति थोरी फरक ठाँउ, फरक वातावरण अज्ञात मूल उत्सुकता लैके भरल। नमा ठाँउ जैना कहलेक पुरान सम्झना ओहके पाछे छुडति नमा कथा लिख्ना तयार हुइना जैसन लागत हे। लेकिन कबु कबु सुँच्तु...... का नमा ठाँउ नमा सुरूवात देहता, कि हमरे जहाँ जैलेति फेकुन अपना छाँही सँघे निगति रहती? तुम का सुँच्तो तौ? नमा ठाँउमे जैबोतौ का सचमुच नमा महसुस हुइता? नमा ठाँउमे जिबो तौ नमा अनुभव ते हुइता मूल कुछ बात सायद उइस्ने रहतियाँ। हावा, आकाश, सडक, फरक होइ सिकतियाँ मू मन भित्तरका बात कहाँ सहजेति बदलतियाँ? मूल मोहके लगता नमा सहर नमा अवसर देहता, नमा मनै भर, नमा सडक आउ नमा अपने आप फेकुन। कुइ पुरानी सम्झना ओहके विसरैना, नमा सपना दिख्ना वा अपने आप थोरी थोरी फरक तरिका लैके महसुस कर्ना।